Injé gujégoom babé duniya go goomé gatéhiléén émoto. Do inja itéhiléén mé némoto ya niŋéés may nibaaj waaf niŋorul bo burooŋ sundohoom